Entoncs ca nama mishi pʉj wan tʉjʉʉ ʉchii porque cap enves de que ca min ʉ enves ey h chuk cap maj ca min cʉshi hʉy cʉsjaypa enves de cam cʉshi hʉy mechjaypa ca nuu por lo mimo que pues tey cupi nuu tey ca tallu nuu hʉy nʉmjayshucpa cap padʉypap nuu pero cap este min juyp pʉn'is way nama pʉn way pʉn jay pʉe para que pues hora shi que ca nuu musʉypa pues pero como ya nen eychu ajwam ca'sa yeg teji musʉypap nuu tec te mʉa pʉypap nuu tei te este ca juyʉnʉ patpa nuu pus solamente que cap este alomejor pero yeg yamʉ tiaŋjate wat wat cuy wʉtam te nuu tʉgay tepi aj callestam tʉnpa tep hʉyʉ nama cʉpʉcachʉcpa ye calla pero yagui wat nuu wʉtajaam pues yagui wat cuy wʉtaam <hesitation> yec tep nama sembrando vida pues cap hʉy ganachʉcsucpa minpa ca hora capʉ tiempu ca peca tiempu ʉchis ʉn niugjamʉjʉypa Cap hasta las cuatro a las cinco de la tarde caja pichʉmpa cap ca ca yʉspapʉtʉgay waye wʉtasucpa <hesitation> y este waye watʉsucpa y ay pʉpʉhayjʉ hʉy mʉnsucpa pero cay way unmechpa ca waye caja cap minpa pero yʉpʉ tiempu ig waye wʉtajpa yagui wat waye wʉtaa ya cap minsucpaam a las doce del dia cap jama hʉy cug nama pichʉmsucpa y ya nama bastante apoyo ca gobiernu hʉy chiwam ca gentetʉgay pʉj cupiaŋmʉsʉnʉmʉ pʉj cap mero minsucpa cap ugʉmaŋsucpa cap hʉy jamatin hʉyʉ mʉdʉsucpa ya cap way way hʉy cʉtsucaam wa nʉjʉ hombre pues este twn unetʉg aŋmayʉtʉpa ten unetʉg nijuyʉtʉpa nada cap way pʉʉ cuenta pero ca peca tiempu de que cap musʉypap nuu teji nʉtz patpam nuu juyʉnʉ patpa nuu mʉa pʉypap nuu pero ca hara cap otro tiempu pues pero yeg ye tiempu cambiachʉcʉ tejiam manera de cʉsʉnʉmʉ tejiam hʉy manera de Pues teg mucha libertad mas que nada ca nama mansebutʉgay cap way pʉʉ cuenta pʉn shi jatʉŋ jatʉnpʉ chʉcʉ jatʉn jeŋ yʉspa cap way pʉʉ cuenta cap yagui wat yʉsam yʉpʉ tiempu mas que puru sembrando vida cap tempranu pichʉmsucpa y temtranu cap hʉy tʉk mechsucpa y ya cap este sabadu domungu ya cap hʉy hʉy tzʉcsucpapʉ hʉy tzʉgʉypapʉ ya primeramente dios ya